हमर कति तो पानी के जहाज चलेल नही लेकिन ओकर बनावट। जैसे होथे ओकर वजह से ओ पानी म चलथे। ओकर नीचे प्लेन होथे जेकर म पंखा लगे होथे उपर से चौड़ा होथे। जेकर अंदर इंजन भी लगे रहथे। एहि सब जहाज चलाथे।